wǝ́ wɨ ri mɨŋ Worokoe lǝ dɛŋpǝrǝ we ŋ no kuŋ lǝ lǝ e pe yee wǝǝ, wǝ́ le a yaa láa a ya láa mwɛŋnyuŋkpǝ amaa o lóo pwo lö worokoe mɨ lǝ ǝtǝpǝ wǝ́ e ree o loo ko rɨ wɨkʊʊkpǝ wǝǝ, tuwǝ we o lo do lǝ lǝ e le pe yee Worokoe lǝ pǝ fɨ wɨ ŋ kpii lǝ rɨ akaakǝ e lée yee wɨ.